ავიღოთ ხაჭაპური. ხაჭაპურისთვის გვჭირდება, რომ მოვზილოთ ცომი. ცომისთვის აუცილებელია, ვთქვათ, ერთი-ორი კილოგრამი ფქვილი. ფქვილში შევურიოთ გემოვნებით მარილი. ნელთბილ წყალში ავურიოთ საფუარი და მოვზილოთ ცომი. ასევე გავამზადოთ ყველი - გავხეხოთ ყველი. შემდეგ, როდესაც აფუვდება ცომი, გავაბრტყელოთ პატარა ნაჭერი ცომის. გულში მოვათავსოთ ყველი, თავი მოვუკრათ, გავაბრტყელოთ და გამოვაცხოთ ღუმელში.

ჩემს გარშემო ძალიან ლამაზი ბუნებაა. ჩემს სახლის უკან არის ტყე და მთის ნაწილი არის ეს ტყე თან. და ასევე ქვედა მხარეს ჩამოედინება მდინარე, თუმცა რამოდენიმე მეტრში არის. მთლად ჩემი ეზოს გაღმა არ არის. დილით რომ გაიღვიძებ გესმის ჩიტების ჭიკჭიკი და ხედავ მწვანე ბუნებას. ძალიან ლამაზია გაზაფხულზე ცემს ირგვლივ არსებული ბუნება.

სამსახურში შთაგონებას მაძლევს სიახლეების დანერგვა, ადამიანებთან ურთიერთობა (ლაღი ურთიერთობა) და საკუთარი შრომის დანახვა.

დღეს მუქი, შავი ღრუბლებია.

მე ვუსმენ სიამოვნებით პოპ მუსიკას, კლასიკურ მუსიკას .